Pos que yo conoça ain dos variantis prencipalis, l'arábiga i el robusta, assín lo qu'es el bagu, caúnu col su gustu i nivel de cafeína destintu. I ya daí pos resultan tolas mesturas peru essu ya es arreglu al tostaeru que le den alos bagus pos sonin tós essus enreus que yo ya me pierdu, que si mestura, que si torrefatu, que si qué sé yo. I ya alogu las muacionis del café ya hechu, con lechi, con açuca i tó essu que se le poni.